Ye har baro mbu larji nang damtana nyi luna bu shinan gomnati ɓa amma dyi nike ta shiranang, nu dyi nike to ka shiki nu̱ haro to qwa dyingur koɗom dyinang wa duk ngandangan kume nangan to kashi llunari nike anyi sarchi toka gwa dyi ngur mbu llibɓaro nike toka saghaki ko kuma to shi yingur si nu̱ ka ka shwataki ro mbu har baro yan legndang mbu ta sa vaa nu llinari mbu gomnati to nga zuran yoro gomnati bu dundo ba legndan wa sarchi na nike chema mban nangna, ikuku zum zum ba viri dukki yin dukki wa mbult yan ba mbu ta nje ndi llunar har nang damtar damtar ngur nje khaa mɓaa ta llunar ɓaro mudzin nda a viri yaro, ta llunar ɓaro mudzhindi a viri yoro to ka tok taka shi kab yin nike ta shimdannag nu chin nang nu chin a Shir nangan yan legndang dang nga kari ye nduki nu kya sa memuna wara ye nu llunar mbu gomnati llunar nan bu dungdo ɓa llunar nang ko ki kya ma go rang ɓa, yang mbu ta sa varo to daa vaa yayen to shi yinike nje nu llunar hari to nga ziran yoro to ka gwa yinike tom tamman bama to kwa gwanda kume nang nga zirani ye ndukki kap njim nike a tiktangu ku tuki llunar nang llunar mbu mbu gomnati nganang nu ka vur aa num ye nduk ɓa yan leengand nduki hang ma a viri bari daga llunar a lab alab yinnike ka shiki nu har wara nuke ka shwataki wara mbu har viti ɓa nda har ɓurti aa har kaɗari kab llunar har nangan chin dukki nu auum llunar ngannang llunar har ngannang anum manje nu dukki nda ɓa ko wuri ko meeni A nyi sarchi nike to jiki toka shiki to ka shi baa toka shi toka shingha memuna da yan mbu ta bu gomnati to gomnati nga nang nga ziran yoro gomnati nangan mbu dundo mba wa yenda nuke chema naran nan ledan gomnati nangan dyen shangudana dya wa shi. Gurgur aki a ghoo men yan legudan mbu ta nje nu llunar hari tom taɓa tuk nduk nuke llunar hari a ghoo men yin muzhindi ba ko kuma yin dyinike amma shirang ku zum guma ɓa kime llunar hara anje waka shingha a nyi sarchi a nyi sarchi tuk wa ka gwa yin nike ba ka qwaki amma yang na zirang yoro Llunar gomnati nangan, wani nike nga zuki guma paali koki kya ma gwarang ɓa koki kya ma gwarang ɓa yan mbu ta sa memuna ro gno ɗa ba to na ta hama bam, toh yan nga zurang nga kari koki ki ku lab dyinike ka shiki ku lab llunar hari ndi ke ka shiki tu gwa dyi ngur koɗom ndi mbu llib ɓaran nu ke a nyi sarchi mbu wa jee wa bottee ɓarang, bu tuk kawa ba yan ka gwa yinike ka shiki tu zum goma nu- tu zum guma nu yi nike inikya shirang nga wapari nga qari nu su qur gwanji Kime nanga ɓang nga haa nboogzni nga na boote llunar hari lengda na nga kashi anum ndi memunara, daa anum mbu nga na nga shim masarang nga ka masa kume muzhinda anje kume muzhinda kullum a ɓari nga shirana a ɓari mbu nga sagha ngur ka ɗa ɓa mbu nga sagha ngur kaɗa ɓa amyi sarchi yan nu llunar gomnati ɗa? sai wa buu chera wa shi chera ma kafun ku chereng a ɓa wa llee kudummi yan ba mbu mazhinda a ɓaa kap ka mbu ka mud yame kudumi yan ka ka ke ghoo men tuk yinang yan nga zuran nangan llunar hara dukki ko nyi sarchi ko to dambur fun ba to ka gwa yinika ka shikki to ka gwa yinike